A Norvezy agny e, ny sakafo tena fihohanindreo da fia maimby setriky antsoandreo hoe saumon fumé izao moa i io. Da misy koa io ampiarahandreo miaraky amin'ny mofo mainty sy aneta izao.